Afei so brɔɔhye yɛ adeɛ bi a yɛde twitwi yɛ se. Wosɔre anɔpa a, noaa di sɛ woapɛ aduro de ato so. Ɔboa wo ma wotim de twitwi wo se baabiaaa ma hɔ firi kama firi sɛ nnipa adeɛ kye a, ɔwɔ sɛ wotwitwi wo se ma wo se no firi ansa woaatim de anante. Nyɛ saa mpo a, pampane bi bɛba w’anom nti brɔɔhye ne deɛ yɛ adeɛ a yɛde twitwi yɛ se kama a ɔma yɛ anom yɛ kama a nka biaa so mma yɛ anom.